Jaapan om üts sääne saar Aasiah, miä om kah peris suur ja sääl ommaq suurõq liinaq. Jaapanist ommaq väega kuulsaq söögiq säändseq sushiq.